السيارة طبعاً تتكوّن من مكوّنات رئيسيّة اللي معانا المحرك القلب النابض للسياره وكمان معانا ونظام نقل الحركة مثل الجيراللي بينقل الطاقه من المحرك للعجلات معنا العجلات والإطارات اللي تخلي السيارة تتحرّك معنا نظام الفرامل اللي يا يقلّل السيارة يأنه يوقف السرعه ومعانا كمان نظام التعليق اللي يساعد في تحسين راحة الركوب ويعزّز الثبات ونظام الكهرباء اللي يشمل البطارية والمولد والأنظمة الكهربائية والمصابيح.